أحنا عندنا زوج أهم موطلات وطنيه في بلدي هوما <noise> دزاير عندنا بريمي نوفمبر هو <hesitation> يوم إندلاع الثوره، و عندنا خمسه جويليا يوم تحرير الجزائر، الجزائر أصبحت حرا مستقلا و مكرا في العديان مكرا في فرانسا لحتلتنا الحلوفه، خرجناها ذليلا.